<hesitation> niwinya okhulekha omuchele aaa kwanza kenya hana omanye alalitsianga muchele made shindu shina. esieeen nayanza khulipa omuchele nende amakanda sasa aaa ni ninya okhutekha omuchele nende makanda kano <hesitation> eteshe omuura kama lijiko endakho ama <hesitation> embukula amakanda etola endusiamo ovuchafu alafu nosio nende makanda kanoo khwijiko nee naramo amatsi kaye aa kama tsidaka ishirini ivi netsa ekula omuchele kwanje ninitsa endola embukula erusiao erusiamo ovuchafu alafu nosio alafu nera amatsi amatsi mushipimo fulani ni kuvaa muchele <hesitation> ekilo indala nevaa ramatsi fukombe sita matsi kachamche parakasera alafu notasamo amafura nende echumbi alafu oramo omuchele nokoroka ovulayi echumbi ino ichanganyike nende omuchele nende amafura changanyika vulayi nee alafu pungusia omuuro kidogo <hesitation> muchele kuno kuyee nende muroo mutiti aaahaa. Ni kulayitsanga, makanda kosi kalayitsanga kulichika makanda kanyele khumvukula around elisa lilala kho kho oo khukave malayi. Naa omuchele kulayitsa kwosi. Muchele kuvukulaa kama dakika arubaini na tank na kuya mmm alafu nosomya omururo alafu amakanda kano avukula okhavaa okha alakhara shitunguu, inyanya nomba dania, hoho nende fundu shina nakaranga <hesitation> le lee alavaa nende amafura nora mushifirya kwnza ora amafura ooo eremo futunguu fuye alafu atasemo inyanya tsiye alafu dania nende hoho nende nende fundu fwosi fwonye fwolenyenga furee mumakanda kano. Nokaranga vulayi alafu aaah muchele kuno aaa kuvetsa tafauti onyala khunyola muchele kundi onyela khwosya onyela khwosya khatari, okundi onyela khwosya tawe lakini nao natolamo olanyolami ovuchafu nomba machina kidogo, la lazima otale naro naro. Nova muchele kwenoko mumatsi matsi kayire alafu kave nende amafura nende nende chumvi. eeeh muchele kuvukalanga karibu dakika arubaini na tano ni kuya aah lakini ovetsa upungusire omururo ku kho khokuye vulayi saa nomala nora muchele kukwo khumesa nende aa aa amakanda akalusya khumururo kidogo nkachemke alafu nolya muchele nende amakanda.